A mo yen kufulun ka̱n babagiwo yen kutulu to amaka tlam ta̱ ga̱ mamagi wo yek de kos gwaso to ye kwaita mbi woo ye kwai tukai gi lam mbi go ye kwai tuk gi lam babagiso ye kwai ta̱ pal to nasira ka yek ta̱ zan a na sira yek ta zan a na sira yek ta zan a nasira wuwunti ze wutu gini yekk kan yen bita posaka lat biso ye taci cina na danti a kutufu, yek a dantii a kutulu, yek a dan a kufulu yek a nali a kuku tulu, ilgwe depa pi ka̱ dan ti gini, ko a yi anag eini go yek de a gasil gasa̱l gi zandi yek ta zi man gabi gini to ka̱ nalti a ma̱nak botli suk man gabi gini mal gwe mmima kopti giwo co gwe depa a yetli mbalin a yitlesi gwail kawu yek dopni suk min gabi ga̱ na̱n suk man gabi gini <hesitation> ham ti ka̱n bi a mulli atla i e so nak de to ta̱ nda̱l manani yek ta ma̱ shi to yek to ma̱sh ka gwedepo koptiuman ti man sa̱ zati tayi nak emi yek ta mashi. To yek ka̱ kali gasil gi po sa zit zopsi timan yek ta̱ ma̱shi, yekkan yek ɗe gwe yek pa ta̱ po zi ma̱n gabi gongi de ta ni dan to ilgwe pi a yi ka̱ a nal wugo a nima dinti yentailigin a nalwude daidai sa̱ pa̱li kosi amma yek bi alam kosisis, yek laky ek ɓi a yis wul ga̱ gyazi si i e so, so bo ni yek de duk ilgwe depa mbalan asa lamot ga̱a̱ ka̱li hidima gwe depa a gyazi pilti a sa liwu yek de kune ka̱ lam kosawa sogo kyo zam go bika mau saketi ka yanu wa so, kayeniu wa asa lika̱ in sadaka asalikalu malangi asa pal yekke to amma na de alam kos giso go yek zam yek bi’a hal illa dlati kusha̱n mago a dlakushan so kuma nv gyet kosi sikin zam go a kufulu ka̱n a pita dinti to yek ma̱ nata dan ti a kutulu hal bal de tana li tak u yek kos imago yek kosi lak ziga ka yet ta ziga ka̱ wu go shikenan yek a mb inga ngini lokaci wo yek a mbi pyal kosi gwe depa a lam ti wo yet degwe depa we am ma̱na nu wu shige. Shekara daya so yek <hesitation> biba gi man ilgwe popipam wa go yek de kwali gi popa̱li po ta̱ labi so yet ta mash ka̱, yet ta mashi ayi yenkilisi to a lokaci gwe depa ta mash wu ka̱ lokacisikan a nim ambit yen cina gini to aman yek a ak sta̱ labi, yek salak ta̱lasi go abi agasil gi, a bi banagi poyiso, yet sa, a pal danti maranchi har yek de gwe hal yek sa̱ lak talabi.